. In shim kutset, in yet anet fin shim kutseet na narɔ ifɔrɔng na tekye afat ana bafɛ in bi itsɔm, ke badi nɔk itsɔm in kasa karɔ fi in datseng, karɔ fi in di ki tsɛng atut ana igbate, ifi shon yet ye in da tsɛng na amerika, azɔng ne nren iba ne ba bi igwɔm na kaakyi kurop, na kaakyi mben a azɔng e yɔng fa ba va nkyɔrɔk fi ini di ba shim ba sheshek bayɔng fɛ b aka ba shesh naton nkyɔrɔk fi da nse gyat awo, i de me dong fi ini fa kuse fi kuyet kushim kin tsɛng azɔng na amerika, ifɛ afaa inrene arneng akak se azɔng, nek kusot wu azɔng a mi bɛ, i ni di tonoso nkyɔrɔk san fi in sak ini ma in shim kinse azɔng iwu se ari ba a ra ifa ikak ba azɔng a tsɛ a ra ifa wu, ayɔng a gang ifa wu, iwu yɔng ana kyɔrɔng ana a yirik ni itsom ari, ayirik nkyɔrɔk ari, ke kari tsin tsɛt ikyɛng iwu tom e, anɔng e tonong iwu se ni iya kashim azɔng. Nama anɔng abɛ inok fa a ma nok nzeng ari, ini nɔk na jos, ini nok na abuja, nkyɔrɔk yɔng, nasa yɔng fɛ a nok yɔng na bes mitsɔm ayɛt ari, ke iwu na bɛ ari ken a bɛ ari awo, itsɔm yɔng ba ses id azen ba di vas nkyɔrɔk, ke a fok ikyɛng, ke iku ke kuwɛnɛng na yirik ni ikyɛng fɛ a di ki sele kan ne, anɔng e bang tonong in fi tsɛt karɔ fi in di ki tseng ke nama in di sonong azong kin shim nin sɛ karɔ ke amerika, in di sonong nin tes ninon hom azɔng, ba ma ba sot bafɛ azɔng, ne ba ne ba bes azeng na nijeriya na ba bɛ ba di bafuba bɛ, ba bada wosong ba anɛt kuwɔp yɔng se tyang ifi ashone yɔng, iba shim kazatse naka sonong tyang kuwap yɔng di banet fɛ bas a bafi itsɛsɛk ifa ke bamang banet ayi, iba kiyiring ba yet, ba da turuung banet yɔng narɔ fa ba di se, ba da k aba shesheng nseke b aka ban ye nse nɔng ba bin bun nse ntek ikyɛng fi isak ini shim kus of azɔng ne amerika yɔng, nek nkyɔrɔk ntek fi nnes azɔng, nama anɔng nkyɔrɔ dot fi in bɛ yit ina azen ban ye ina na amerika. Iba ba narɔ inyes nkyɔrɔk, ba ba narɔ inyes ares itsom, babe narɔ inyes are site, baba narɔ inyes ares fɛ ba di ras kutomong ikap, iyɔng fɛ ba di ki sɛ kuyak, ba bɛ narɔ gan fi iyi azeng na nijeriya in bɛ yit ina awo, anɔng e yɔng a ban a sak ini kushim fi kuyet kusɛ kin tsɛng azɔng, nama anɔng e ba kan ba iyɔng fi iyit da ra kutomong narɔ ites, kɛn ba me di se ni ayat i di se ini wangwɛng, in si se ki ren iye kyɔnde iba di ra iye, ini fin sɛ ki in cɛɛt kɛn ba me kyɔn de iba di cɛɛt iye ide me yɔng ini shim kusot yin in fi sɛ kusot fi in da tsɛng narɔ kin tsɛng na amerika, aruneng fɛ a se azɔng iwu ke abɛ ari, ke ninon ayi ngɔn kin tsɛng na amerika, aruneng fɛ a se azɔɛng iwu ke abɛ ari, ke ninon ayi ngɔn fok kyɔn da basing ne, nek kutɔ ba shishing, kucɛɛt ba shishin kyɔn de bayɔng di cɛɛt iba yɔng ba cɛɛt anɔng baren kɛɛt e yɔng naka baren ken e yɔng gyagyat, ikyɛng fi ibang sak ba fɛ fɛ in tsɛt karɔ fi in di ki tseng ki in fɛ ini da tseng na amerika in da sonong azɔng na amerika, in da sonong ne banet azɔng na amenik, in da sonong ne banet azɔng, in da wosong banet yin azeng ari awa, in da bang nye iren fɛ ba dang bɛ ne a sete nɔng ba da bang daga kɛn inaning ba. igbate, kazatse da fok ni icen inaming kyɔng di imi di fok ni ken ifuba ba, afat ana ken inan yet ibane in fok nta anɔng awo, nek bakau ki nyɔ yit, nakak di shesh yit ni iken ifiit e awet ke kazatse ren ni iye banet ren iye yɔng kenang, ke ba shim ikyɛng bar a ide ni mben, ba da tsɛt ide azeng ni mben yin ba nek icɛn yin iye ma imite igbat e, in ki mi tsen azong in ren ren fi in da kyem inye mok iba ma ba di sete naton kutomong fi kn yin da ang se da baute agap i de te igbate kyɔn di ikak fe bar a ide, imi shim ki ikyang fi iyet fi in di kaga kan fi in di ki sonong atut ana kin tsɛng sonong na amerika nek in da tsin sonong azong nin tok nta, kyɔn ti iba di fok nta azɔng na amerika me ba.